<noise> gunchiala la yala mena 'ia thigu jutjala yala a tatse ko thieela ya ithi ku'ian biku'ian pero gunchi a la gunchi gunchi a la yala tatseba guntse tatseba gunchee tatseba gu tachu chinagua chasena nixin tatsegua g <hesitation> ichi tanegua yala kutja ya thiye.